Binatang to kangann mangenoaten supa maline ore sia'na te'e kunut tingi kite sangkulere, sangkulere te'e ise wi malolo su oras ne to lao kando sangapa nayun de <noise> mansilo toka nende so oras ne tomalik ise tamai mai man ilou apato kanen ne baya suane kaupakene su oras ne ise nawisue ise mangule su tampan ne tumehe muaya wu su oras ne tonuaya te'ise malolo e baya su wawulou mahise sasa konan topi hoan ni sangkule